Бисёриҳо бовар доранд, ки сарнавишт пешакӣ навишта шудааст, вале дигарон фикр мекунанд, ки инсон метавонад роҳи зиндагии худро интихоб кунад. Бо қарорҳои дуруст, кӯшиш ва ирода, мо метавонем бисёре аз рӯйдодҳои ҳаётро ба самти нек равона созем. Ҳамин тавр, сарнавишт то андозае дар дасти худи мост.